Ny amintsika gasy amin'ny amintsika gasy edy ai ôhatra aminay tsimihety malôha tsy de misy hevi-diso fiheveragna amboa fa ôhatra am'le foko antemoro regny amboa zany volagnin-jareo hoe biby tegna ambany, biby tegna tsisy hasiny zany, kôa nandraha anà zao ohatra hoe atao amboa zany am'foko hafa tegna ratsy fa aminay tsimihety ôhatra zahay magnasà ôhatra lilahy amboa tsisy dikany aby zany aminay, tsisy.